د پولیسو د موټر غږ یوه ناڅاپي بیړۍ وي. دا غږ ما ته د بیړني حالت، ناارامۍ، او کله ناکله د ویرې احساس راوړي. داسې ښکاری لکه ښار بیدار شو او یو څه مهم پېښ شوي وي